Ti yuvi vaai ku koo ka'á chi xii kojo kifi tika kuri yuviyu chi ya kojo kifi ra yuviyu ya taxa xini yurika chita a ntixiana un ya vatiia tatuna su taku yaka'ra, na xa xina'ai tiso mi takua i'i costumbre suva xii mitika chi ya kina kuenta xi'iri ya taxa kanari ve'eo un taxa xiniori, chi ya nima, nima yuvi naa na tiaku yo'o tisori xikari ta xiniori'ka ra ta xaa kuvao a kuvio, a xitoa a tu yuvasiatuo xiniri kachina sra ika yuvii vai xiniiri'ka chi taku suva nima tisori kachina, un ta kuva kuni tu miao nimao ya tana kuniori ika chi, kuvi kunioo nimao xiiri'ka kachina yaka yuvi ntai xini mi kojo kifi chi nimana ntisori kachina ra, chi taxa kanari'ka ve'eo ra na kuvi kua ina taao xiiti'ka, tu miito kuvia su uvia ntisori kayaka tasaa ntauna xiari ra xiuviyu xinuyu koj kifi, aja ta tii kojo ka'á ka tukura tuku yaa nu kakuo kachiñuo ka takunu i'ika nteri'ka ra ta nuu chiina, nuu iñuka xituna ntiiya'ka ra xiuviyu xiniyu kuai kachiñui xiina chi tanu kara, tanuu vaá suerteo ra tiirio ka, ya tiiri xia'ao ra ika tu kuvio xiiari nta veneno yu'uri ta kuvio xi'iri ra ta ika yuvii kojo kaá'ka chi tika kuti. Nunika kachina i'i ixiyotu ra na, na, na, <hesitation> na ta loo tisuva na kuniuri, ika naaa kuniun'ri ra tikori ti'iri yoo chi ñuú vaa nujuri'ka yuvi kachina ra ika yuvivai xiniri'ka, aja sa tuu lapo naña kantu xii'ka chi ti tika ra i'i tikui ka'a tukuri'ka kooniri ta na kaniori kaara i'i koni tikui kaari nujuo ra ika xia kani kue'eo, ya kasari ntaa tana konira xiakao ra a tie xatuu kura ntakua tatuuna xiaara ka su iyoo vaa xiniyu xii mi ti kiti'ka ta xiniiri.